Ndeɛ mɛsɔre ntɛm firi sɛ wiase no a yɛwɔ no, adeɛ kye biaa ɔsɛ sɛ nnipa de ne ti bobom kɔhwehwɛ deɛ ɔbɛdi nti sɛ wode ne nyinaa yɛ nna ne woansɔre ntɛm a, deɛ ɔwɔ sɛ woyɛ so wontim nyɛ esiane sɛ daa nyinaa yɛka sɛ mmerɛ wɔ hɔ yi, ɔyɛ sika. Ne sɛdeɛ wiase no mu ayɛ den ne so no, biaa nni bi sɛ ne ho atɔ no a ɔdekyekyɛ. Sɛ wowɔ w’adwuma bi yɛ a, ɔwɔ sɛ wosɔre ntɛm ne woaatim aakɔ w’adwuma so. Bi so koraa wɔ hɔ a, nnipa ne so wɔ mma a ɔsɛ sɛ ɔde bɛkɔ sukuu anɔpa nti sɛ woamfa, woansɔre ntɛm anhwɛ ansiesie bɛ ho anyɛ aduane amma bɛ a, wobɛhu sɛ dabiaa wo mma bɛkɔ sukuu ne bɛaayɛ leeti. Sɛ bɛyɛ leeti so a ne kyerɛ sɛ adesua no a bɛɛsua no nyɛ ne nyinaa ne bɛbɛte aseɛ. Ɔyɛ saa, ɔmma bɛ nwomanim nkɔ nkan nti ndeɛ mɛsɔre ntɛm.